अग् द सितुइसियोन् फर्क एरिबदि हेन्देल् खल मे जे जिकुनु द जतयेन् जे अमए। द अग् वे जतय् कुअ लगनि <hesitation> हेन्देल् मुजन्ग् खल मे <hesitation> रैलेइनेउ मुजन्ग् अग। द द्जय्किजिअ द द्जुन्ग् लगु फर्नि किजेर द्जुन्ग् थन्ग्बैथदे, थन्ग्बैथने औनु लम किजेर औ एक्सिदेन् मुन् त्से जदन्, <hesitation> एक्सिदेन् मुन् त्से जदन्, अर द्जय्कु लगनि पुलिस् किस् बुजदन्। द अग् रैलेइनेउ थन्ग्दु पुलिस् जय् जुन्ग् लम तिन्ग् थन्ग्बैथदे मुन्, तो जुन्ग् मुन् त्से <hesitation> थन्ग्बैथने औनु गरि मुन् त्से जिन्ग् तिन्ग् क्रोस् खलम्न अदन्ग्, तो बे क्रोस् खलम्न अदन्ग जिन्ग् नि गरन्ति अजेबु गय, जिन्ग् जिन्ग् नि लम तिन्ग्ने थन्ग्बैशिने मुन्, बे एसिगन्ग् तिन्ग् क्रोस् खलम्न अदन्ग् अयलशिने, तो जिन्ग् नि <hesitation> बिऔ जेबु गरन्ति गय। तो जुन्ग् नौ द्रिविन्ग् लिचेन्से बगेर गसिबुदुन्ग् जुबु गरि नि कगोस् पोत्रो गसिबुदुन्ग् जुबु, तो नुन्ग् थन्ग बेकु मुजन्गि नैन नि नब खलम्, अरे बितिन जुन्ग् सितुअस्योन् बुर्के हेन्देल् खलम् न न्गुव रेस्क्म अत्लि।